Dipenni di l'umuri ca haju nta la jurnata. Ci sunnu voti ca mi piaci chidda clàssica picchì mi rilassa o picchì havi particulari strumenti. Ci sunnu àutri voti ca preferisciu ascutari la mùsica chiù contempurania picchì è chiù ràpida e cu strumenti diversi. A li voti picchì la mùsica clàssica nta alcuni casi nun havi palori, mentri chidda contempurania, in ginirali, havi la parti cantata e macari mi piaci ascutari li palori.